Ha mi anda adadu mudum jati ka mido anditam ana buri noneji joyi ka. Sabi huunde so a hiisaaki, haalde adadu muuɗun kiɓɓuɗo yo huunde tiiɗnde non. <hesitation> Jooni noon ɗo hakkille am jati jooni ɗo ka, mi miilaa ana ɓuri ɗum.